Karazana frômazy ndraika: akeo a ny frômazy vita aminà rononona omby: misy ny gôda, ny mozzarella, ny camembert, vita aminà rononona osy de misy koa frômazy vita amy sôza, sôza agnamboaragn'ananjy.